شوف انا ادا بدلت حاجة وحدى فيا في- في الماضي انو ندير كتر رياضة الماضي ديالي يعني ولا صغري <hesitation> ندير الرياضة نكتر بزاف من الرياضة يعني ادا كنت ندير عشرة بالميا من الوقت نردها تسعين بالميا